Ujë, verë, birrë, koka-kolë, uthull mënd thuhet? Jo ngë pihet, però mënd e vush te ncallata, per esempiu whyskey, gin tonic, chinottu.